د روسیې پخوانی پخلی د سړې هوا لپاره مناسب دروند خواړه وړاندې کوي. بورش، چې د سره چغندر سوپ دی، یو ډېر دودیز خواړه دی. دوی ډېری وخت کچالو، غوښه، ډوډۍ او کریم کاروي. پیروګي او بلیني د روسي خوږو او خوړو بله برخه ده. روسي پخلی ساده، خو مغذي او زړښت لرونکی دی.